Piiglit om vaja tuu jaos, et hinnäst kaiaq. Ja hinnäst om sul vaja kaiaq tuu jaos, et näütüses uma soengut kõrda sättiq vai rõivit paika pandaq vai üldse umma välimüst jälgidäq.